खाना बनावेके खातिर बहुत प्रकार के बर्तन के प्रयोग कइल जाला। जब कम मानेन के खाना बनावे के होला तब छोट बर्तन और जब ढेर मानेन के खाना बनावे के होला ते बड़े बड़े बर्तन के प्रयोग कइल जाला। घर में कुछ मानेन के खाना बनावे खातिर कुकर, कराही, तवा, भगोना, आदि अलग अलग बर्तन के प्रयोग होला। कुकर के प्रयोग दाल चावल बनावे के खातिर, आलू या कवनो अउर सब्जी उबाले के खातिर और सब्जी बनावे खातिर कइल जाला। कराहियो में कइ प्रकार से सब्जी बनावल जा सकेला। कराही के प्रयोग अक्सर पूड़ी, पकौड़ी, मालपुआ, हलुआ, पोहा आदि बनावे खातिर कइल जाला। भगोना के प्रयोग अक्सर चाय बनावे खातिर, खीर बनावे खातिर, खिचड़ी बनावे खातिर कइल जाला। तवे पे रोटी चीला आदि बनावल जाला।